اذا غدنا نستخدم ثلاث ارقام انطيق نستخدم ارقام بسيطي متكوني من عدد ويحد ، او نستخدم ارقام معقدي متكوني من رقمين فأكثر ، اذا نستخدم ارقام بسيطي مثلاً خمسي زائد تسعة زائد ويحد يصيغ المجموع خمسطعش ، واذا نستخدم رقمين مثلاً عشين زائد خمسطعش زائد عشين يصيغ المجموع خمسي وخمسين.